په نړۍ کې د پیشوګانو نسلونه مختلفه دي. دلته زه د هغو پیشوګانو په اړه تاسو ته معلومات لیکم، کوم چې زه پیژنم او په اړه یې معلومات لرم. لومړی، پلنګي پیشوګاني دا تر ديره نرم مزاجه، او ارامه دي او ژړي سترګي لري. دوم، د ډیر پشم لرونکو پیشوګانو نسل دی، چې دا تر ډیره خلک خوښوي چې په کور کې یې وساتي. دا پیشوګاني ډیرې ښایستې، او مغروري دي. دریم بیا کورنۍ پیشوګاني دي، عموماً هوښیارې، ځان ته بسیا او د کور ژوند سره عادت وي. دوی کولی شي له انسانانو سره ښه اړیکه وساتي او د ساتلو لپاره اسانه وي. پیشوګانې کولی سي د خپلو نسلونو یا نورو پیشوګانو ترمنځ توپیر وکړي، ځکه چې هغوی ډېر پیاوړی بوی، اورېدنه او لید لري، او له همدې لارې خپل مور، پلار، بچي یا بلې پیشو پېژني، حتی دا هم درک کولی سي چې څوک خپل دی او څوک پردی. او که کومه ناپېژندلې پیشو یا خطرناکه موجود راسي، نو ژر یې احساسوي او غبرګون ښيي.